Aa! khuchanja babana bafw! ba! basili batiti, khubayeta bekhinga chindwale nga chebulwale bwapoliyo, chebulwale bwa kansa yekamaturu, chebulwale bwayelo fwifa nebubundi bukali bubwene, nono khuchanja babana batiti, khuyeta babana baloba khulwala chindwale chino taa.

Khuba nibo bamanya bikhulu bikali byekhusibala khuno, bakenda lukali, bali nekimyaka kimikali ari nibo bamanya lukali bibindu bikali byesi nafwe khubeyikakho bakhulekela.

Ucha wesinga wachawakona.

Ekasii yekhu kho! yekhusaba khurera yo! mu! mu! mukhunyola lukosi eli yekhulakila bandu ba! bamanye wele alafu khu! nikhwo khucha mumakanisa namwe mo! mumisikiti namwe mumesa! minini! mumesayilo.

Babandu bano khubabolela belinda baloba khubusalanisa taa, lundi khwababolela bamila kamalesi nebamalile khumila kamalesi khwababolela balye bulayi nebakhola exasayisi yani kumubili kwabwe nebakukholeshakho mazowezi shakila belinda balobe khufwa khangu taa.

Kenyikhana olye byakhulya nga busuma, kamatore kamapwondi, bitolotolo, kumcheli nechinyenyi nga engeni, chinchaki, esaka, ebyo nibyo byakhulya bikhuwa bulamu bumiliyu.

Basali base! basale bange nga barerire kimima kimibii musirekere, esese embaruramo busa amala nacha, baye sembalekhata! semba nenabo lundi taa baye.

Bukala bwekhukhwipimisya khawukha khamuniafu buli khulwekhuba buli sawa olikhunywa, buli sawa olikhoyencha bakhasi, buli sawa olikhukasi ekhamanyikhane taa kale, nebyo byakhurerera bukara bwekhucha khukhwipimisya.

Lwe! butakhanyi lwafwitina yebabandu khusyalo.

Chisiku chifura babandu bafuna! babira mubuwangafu bwekhukholoba! bwekhutamba, sebali nesyekhulya, balala bulomani mungo, balala bapana balala yani sibofu sisyene yani kutamba, onyola bandu khulya eba esyida muchingo chefwe chingali.

Indi khuchira mu! mwisanduku nende khuchira mupaka nowachilinda bulayi.

Byakhullya bilayi esokhanga naba nesingile sifurya syange bulayi sana alala nekamechi kali kamamiliyu miu, indiaba nembitekha nebyosi birura byamiliyile.

Bubeyi bukila omundu khukhalala sikila bubeyi sebuli bulayi taa

Ee! obolela omusali womwana wesinde khukhola! khukhwikhala nomwana wewe amusyawuri kimikhosi nikio aba nga akendelamo kibe kimilayi kilakhuba kiminyalu taa kyamurerira bukosi khubulamu bwewe taa.

Indi bubeyi nono bubi sikila onyala wasubisha ori ndakhulerera sino waba wambeyele esenakhalala.

Yanii khwikhala busa nono mungo omusasi nende babana khwekhala amala khwaba nende khufukilishana khwarawo chi kamakambila kefwe, kakhuruka ango wefwe

Nembulila bowati ndi! ne! neya! ni! nancha khukhwibila wele wange nasaba esala mala nemalile nengona neniyongela nee! ndandikha khukhola ekasii fulani, indandikha khusinga chingubo, nakhola chikasii fulani, nasomakho nende epayipo.

Yni ekasii esi khunyala khwarera khusyalo yarera lukosi nende bulindi muchisiku che butinyu, elinga sechurity, e! babana khucha mumache, babana khucha mupolisi nalundi ekasii ili akhundu abonekhana esi bandu babona nga khebaramba.

Aa! khwenyikhana khubolele babandu basili bayele barye basakhulu tena khubabolele khuri nanywe mukha kofule, lundi khubabolele bibii bibyama mukhuloba khurya basakhulu taa, nebasakhulu bano banyola lukosi nebamenya bulayi.

Nono omulanga wamulekela kimima kimilayi wamubolela ori olikhotibya eyo seli esambo taa.

Khubasomesya khwabokesya syekhukhola musyalo nende khubakulilakho bibindu bilala byekhu khwanjilakho bulamu bwabwe.

Basasi bakhoyele bayile babana esikuli basome mala lundi babafunakilekho bakansala nende baba adivayisindekho nebarerangakho babana babandi babasomilekho beyongela bacha ebweni mala nebakobola neba adivayisya babana bano nabo bamanye kimitendera kimilayi kyekhubiriramo wakila babana basoma baloba khuba nende kimima kimibii taa.

Basali baline khubabolelela mbo notila khusindu shabene banyala bakhwira, omwana nono achowa nekimima kimilayi kamanya ali nobira khusindu shabene sowenyikha wetilakho taa no nobira khumundu umukhulu oline khumukhesha khabiranga khumundu busa no khamukhesishe taa oyo niyo omwana ochowa nekimima kimilayi.

Engeli endayi yekhurumikha naa! entaneti mubulamu bwabusyele, ee! khurambisya entaneti khusomelakho yani! yani entaneti neba khusikuli babana basomelakho.

Bilyo nebikhali bimala taa, esese embukula bititi ebyo nakabanisya buli omwana, olyakho bititi okundi walyakho bititi basi babanga bulimundu khalya nekhuyendelea busa nebulamu nekh! mbolela babana nandi khemulyekho bino nemumanya muli muchuli khukhalye, mukhalya khuoma mulisina taa pola lyakho obone ori walile.

Murafwire kababari khachakhilila omuleme murafwire mala omubolele ori kakaow kemuchuli somanyata buleme buno omundu oyuno sekanila taa, sacha khwituka wakula taa lakini yaba mupango yamwi! yawele omwene.

Bilyo byekhulya ese imbifuna khukhwama mukunda.

Indi nono wenyakhuba bulayi.

Neekharura munjju mwange taa ninyukha khubulili nafwara chingubo namwe nebowa etawulo neliwo neee-ili bali khenenyakho khukhwisinga indi aba nacha nesinga nenarura.

efwe bilyo mungo hubunganga mubirara alala hwabunga munjju hwara musawo

Khubolela bandu beche alala khumanya wele nekhusaya nyesaye wemungaki.

Aaa ese ngekharura munjju kumutikhinyi taa, neninyukha inyowa nasima wele na wele wanyala okhuninda aa! namala nabolelakho efamili niokhenjja syokha! silakho nabalekhela sisindu nisyo benyikhana barumikhile nesengenda endura.

Kayeta efwe khuli khusyalo khwamanya bulayi bwekhusya! bulayi buli mukavumenti.

Enchisaya yayetile babandu ebukanda, babandu ya! yabaso! yabalekele bafware bulayi chingubo chabwe chindeyi chikhali chinyimbi taa muyu! ibukanda wefwe eneno.

Nemalilenge khulya she angolobe shase, inchichanga nekhala nebabana bange nabalekelakho bibindu bifwiti byesi benyikhane bakhole, nemalilawo naba esaba wele indi aninde bulayi ingone bulayi.

Ee! bibyal! bi! bi!bibyano bikali binyala bakhila sukali nesinacks, bili, bindu nga kamapapari nechinanasi nicho chinyala chakhila sukali.

Enchisaya efura bukali yonakisyile engwara yebabandu ebukanda sikila bakenda bali bukhuna isipokuwa enchisaya yeba! yebatiti nibo bakwarakho bulayi nga bali khebacha ebweni wa khabumbe.

Ese efuka busuma bwange, nabufuka bulayi, bwaya bulayi, nabuyusyayusya bwaya bulayi mala nabukula chikhochilya khusifurya nara khusindi narakho riru nafumula busuma bwange buno muriru nembowa bulayi nembwisakho nendamo chikhu mumayika busima buno nebuya bwaba bulayi kapa.

Kamasomo kekamakhono kakhuyeta khumanya bindu nga bili khwaloba khucha khukula aleyi sana taa khuba babandu baba bamanyile khungona bindu nga chindebe, nga khungona kamasa! kamasanyalasi nga khungona aa! khungona chitivwi nende bibindi.

Indi aba balikhebarambisya kimima kimibi.

Bakhasi nende babana bakhana balekelesyebwanga sana yani bandu basisani baba bona nga babandu bakhali nende kamani taa.

A! yenyikhana khubolele omundu yuno khuri nochakha omuleme a! efwefwe khuloma khuri! khuri nochakha omuleme nawe ewowo akhasalikheyo, baleme nabo babandu nibo, khubolele babandu bano khuri mukhachakha bandu baleme taa, khubela nochakha omuleme nawe ewowo akhasalikhe.

Khusoma khwarungile sikali nabii muu sirekere kakila bandu nebasomile banyolilenga chikasii mbali mbali bacha mutawuni nebalamba ne basindikha chisende engo nebayusha limenya

Busiro nibwo omwna omukhana anyola khusyalo, anakhulakho! anachowakho kidoko, bisoleli bimulolelela sana.